Azafady, edy sakaiza, mbô hiangavy agnao hely mbô hizahazaha <hesitation> raha nambolimboliky aby regny mbô na mandraigna- mandraigna ndraiky harivariva fogna mbô tondrintondrahanao rano hely zare i, sao de megny ake, za i ôlo ande hiboaka fogna, niagny fogna ndraiky zegny, za ande hiboaboaka hely fô zay fa za amzay i tsy ake igny, de mbô miangavy agnao mba handrondrindroniky izy ake, azafady ndrindra.